السؤال هذا فيه نوعين من العذاب، أول شي الجزيرة لوحدك فيها وحدانية ممكن تكون صعبة، ومع عدوك كمان فيها توتر ومشاكل، لو جولتلي اختاري واحدة بصراحة <hesitation> الوحدة ممكن تكون م-مؤلمة والصراع مع العدو ممكن يكون مرهق، بس لو علي أختار إني أكون لوحدي، لإن الوحدة فرصة للتفكير والتأمل.